Sawa isideke, isinyama isyo najuwa twivona, tukulisiku twawindaga, tubie nisonzo, wei kulideki ijinge, imbavara imbavara imbavare imbavare iji, tubie ukusu kwibata ndau, usikuku vatie kulukanga, tukabea kuwinda, pakilo tukawuna ijo, ma tukamulika nitochi, tukavona ijo jikeleuka mbavara, tukamulika nitochi. Mulika nitochi ijene jikata imma ipange ikiki, kumbe twevanu, vetu tusyungulile, vutusyungulile, tukanza ukutova pala, nis- ni- ni- nisonzo, tuvie tutolwe tukae jikweli jeri lilivaha ilyene lyeliva sana lyeliva sana! Tukatola pala kukahinza, tukakosya umoto, tukanza ukulya, ijingi tukanza ukuvuja najo kunyumba, imbavara ijo, nyongosu sana kumakuku uko nyongosu sana. <hesitation>